Alos güenus días! Pos ave... Tengu una perda d'augua nel lavau del bañu. No paeci una çuga mu grandi, peru pinga tol tiempu i no quieru que vaiga a más. M'ei fixau i paeci que l'augua sali justu porbaxu, quiciás que sea una jutura o mesmu nel sifón... no sé... Te pueu envereal un afotu del lavau si es precisu. Qué día te vaga de venil?